Pues aves kchuknik jun aves kelul et rsamachi jun ke'rjoel jun ruk rasurador va are ri kchuknik ke rjoel jun wu rsamachi aves jun kersokaj rwi aves qa kanaj vien are ril ri qloq chi jun xilet ju xilet qloq ju xilet vien qmel tod xilet qmel tod tod vienkchi wu qwi koves kkanaj taq eskin wachi qjoel chi para ke asi tkanaj jun jun kalid ruk'jun va chimo chi qjoel chi ruk'xilet vien vien qjoel va kedar wen estil va pero wen estod